काणी तीन ची असता, जो चाड घाट असनात। कॅन ओपनर येह टिन कॅन चेर आमी राउंड राउंड गुणेता की वोह कॅन चो लिड कट जाऊ। आशेष आमी खूप सिजिचे कॅन उगडुंग शेकता।